والله عندي وايد شغلات <hesitation> أحب اساويها <hesitation> أول شيء هواياتي اني أحب القراية <hesitation> أحب الرسم <hesitation> فيني سوي رياضة انزل اتمشى <hesitation> او اني العب رياضة أو بالجيم، <hesitation> سولف مع رفقاتي، <hesitation> شغلات كثير اساويها الصراحة.